Fayande on je be wadi dum Ngam defugo kujeji marori. bedo wata marori ha nder mai, ngam defa dum be lau benda himbe nyama.